<noise> La ny teny hoe fitiava agnamiko da <hesitation> fihetse-po atolotsy tegna olo raiky na olo maromaro. Ohatsy ny vaditegna, ny fianakaviategna. Zay i agnamiko.